﻿Shuran, ni yijji shuran duk shuran ƙuno ɗakam shuranmo ni ɗunkuko ƙa shittau ni yiiji shitta ni shurji gappa, ni shurji shau, ni shurji moddo nindang shuru turɓo̱o nin ndam shuru jura, komoma ni shurji na indom mu jwal shittau shine, yiiji na shero̱n ti ku shittawim niyiji la pippilo puppilo ƙawe ni pipilji ka wa daƙƙam ni ƙan mina furo <noise> ndi shaɗuro mei ninɗi pellun ta? aii, aii an tumirau mamu ra ii ƙaduro minaju mamu minji furo̱ ndang nwatu nwati pilliti funno nindang pillun tii ti shinui, na kpadi ti pishemon maar ni weƙo ii moo shi ƙpaduƙo ɓiiru shauni ko moɗoni, ko dan nwattu yeno dan wa pillu ning waaron pidi pilun ɓilag tipidi shin gbuɗe ning pillun ning utu ƙur ɓe shiki <noise> ko ii ke ƙan tanga, ko ke ƙan dinji, ko ke kan ɓiya kemati yeeƙeno ning da̱ng pili shuran ƙuno ɗaƙam na shero ti pishemo nindang shaa piipandi, ﻿Minu ƙamai korii, ƙurimu ƙuri i, ee rogo minu dang sheɓina mayiiƙo minun waa ɗungo appuru ɓirang minun dang liiyon ta bukkui minu mayiƙo minun da amburun kaii fudu piilun <noise> ma kpaɗam pishemoma mina shero ti pishenmoom we ɗaƙam nii na ambuƙo gombe ning wa ii ashon manano. Ndang dunko pillun nin tee ndang leeninte taii robber shin gbuɗina ma liƙon ta wemoii an pilani ɓirang ndatu ni an fukna da pili da pili nin shunu ninya da atu daƙƙam shude ma ƙam muna pilko da pillun ninte kama diring ɗoi warjemun ti ii gwindalimiko ning diring ndang pippilla minu nndang shaɗi ta pa̱natu minun ɗand ambun'i fidu minun ɗand mari ti mina, ninya ndatu nɗi pili ɗakam fooro ƙumu ɗaƙam na shero ti pidi shi ɗoƙum ma we shine penugo nda wani nin pili nin wan we ti shiki na shirjim na shinji shonum ko wan kahanan kannan ni ka minji ni ma kam da pillgon <noise> nar iyo marimai dagam wai shina yijiim wai dagam <noise> ﻿Piɗima na ƙapushu piɗang'amma shuran ƙuno na shinji shonum ko ka hanan likachi ni ni ƙam nindi ɗag'h mamawatu nari ɗan'g'hani ma we shine penuƙa nda ywani <noise> laii mutuno foƙ roccono nar ɗiya̱ni ti fuɗɗoƙum ma penuƙo <noise> diji ƙupii mo shije shi shoje ƙama illom ƙuusham ta tuƙƙo ƙara illani ƙandari ƙan war pishe ƙan war peshe ƙandi ƙeroi wu sho fuyo ti min ajeɗire an muli an anfoƙna ɗoi ma we shinƙa weƙo ƙara wan ti shiki ƙan dan wari ƙan wa maaji mo wei shine mariƙema ɗoi wa shanno yiiji.